Пчэдыжьым сыкъызыущыжьыкӏэ зысэтхьакӏы, зысэфапэ, сэшхэ.

Щагу псэушъхьэ ыкӏи былым тэ тиӏэп, ау чэтыуитӏу тиӏ. Ахэр бэу дахэх.

<noise> Джыдэдэм зы пчыхьапӏи сэ сигъэщынэжьырэп. Ау сыцӏыкӏу зэхъум сигъэщынэтыгъ. <noise>

<noise> Есыкӏэ сэшӏэ. Синыбжьыкӏгъум псыхъоу Мартэ сыкӏоти зыщызгъэпскӏыщтыщтыгъ синыбджэгъухэр сигъусэу. Ахэр ары сэзгъэшӏагъэр есыкӏэ.